Orita ah defa gn'oanigny avao gn'alalako an'io rô gn'orita zany e <hesitation> izy mipetapetaky igny sha rô satria maromaro maro e tagnany, da igny mipetapetaky amin'izay zay avao gn'itako fa la ankoatra an'izay hum da sy aiko rô.